වැඩි වශයෙන් කැමති <hesitation> අන්තර්ජාලයෙන් භාණ්ඩ මිළදී ගැනීමටද <hesitation> නැත්නම් <hesitation> වෙළඳ සැලකින් භාණ්ඩ මිළදී ගැනීමටද කියලා <hesitation> කල්පනා කරලා බලනකොට <hesitation> සමහර වෙළඳ සැලකට ගිහිල්ලා <hesitation> ඒ අදාළ භාණ්ඩය <hesitation> හොඳින් පරික්ෂා කරලා <hesitation> ඒක මිළදී ගන්න <hesitation> තියනවා නම් හොඳයි. ඒත් <hesitation> සමහර <hesitation> භාණ්ඩ තියනවා <hesitation> අන්තර්ජාලයෙන් <hesitation> අපිට පහසුවෙන් <hesitation> ඒක මිළදී ගන්න පුළුවන්. මොකද <hesitation> සමහර <hesitation> වෙළඳ සල් වල <hesitation> දකින්න නැති <hesitation> විවිධාකාරයේ <hesitation> භාණ්ඩ <hesitation> අන්තර්ජාලය <hesitation> මඟින් <hesitation> වෙළඳාමට <hesitation> ලක් කරන අවස්ථා <hesitation> අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුලබව හොයා ගන්න පුළුවන් වෙළඳ සැලකට වඩා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සමහර භාණ්ඩ <hesitation> කෙසේ වෙතත් <hesitation> වැඩි වශයෙන් <hesitation> කැමැත්ත දක්වන්නේ <hesitation> කුමටද කියල කියන්න අමාරුයි. මොකද <hesitation> වෙළඳ සැල් වලින් <hesitation> භාණ්ඩ මිළදී ගන්න අවස්ථාත් බහුලව තියෙනවා. අන්තර්ජාලය ඔස්සේත් භාණ්ඩ මිළදී ගන්න අවස්ථා බහුලව තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම <hesitation> අවශ්‍යතාවය සහ <hesitation> භාණ්ඩ <noise> වල සුලබ <hesitation> කම අනුව වෙනස් වෙනවා.